Mi zuk'əiyu ma nyangbəi mi kaam bapyi, kinkai kam bapyi, ma dək mi zuk'əiyu ma nyangbəi mi kam bapyi kinkai kam bapyi, ma osa wukyai, ma ossɨnəi mi kam bapyiyewu, sai mi su hina min danga yib mɨn kume min paar wui, ya shoh mi kɨiyakshuna ya mi dangnga yə bəski, maa daa ye bəskiyewu, mɨn kuma mɨnna kwal. A musammu maa pi wal pəi mi zuk'əi, mi dangnga wai, wukyai dək ye bəskiwu maa ngawu, ami kuk pəishinugnga kiɨnkaiyom mi shina, mɨn kuma minna wai, kinkai ma daa wai maa yuk'aiwu, ma anang mi pi sake, yuk'a gwaak mi ɓak kai kiguna ma tiəiyung mi tak wukyaiya a zungdiwu, ma zhi- pəiye a zungdiwu, sai mi kam bapyiya, mi soona. gyok kiguna kurii bapyi a pinung mi mɨnnu, akim kigu maa pigawu, ma saksoii sak'a ma nabpəi naba, ma dangnga ye gaan gin amsɨ, min pigaan gin amsɨna, wukyai kuma mɓiguna mɨn wuyak'awu, ma wabhin mi dangmizɨna, kɨnkai ma dangmi zinəiwu, maa yuk dang yuk dami wobsɨna mi amizina. Amma məigu mi ɓangyiyewu, maa dang mi kaamosin age bəski, dami bəskina, mi yuk'a mi kaamohin, maa yuk'əi ye ɓəskiwu, sɨn maa ami kub gaan amsina gyak an dangga ye ɓam kɨyakki, gyak an dangga ye ɓam dibatki, gyak am dangga a wai gyak kuma min bam, mɨn pi gyak wayak- wayak gaan a kungkwal, kab gwa degan amsɨ guya hi muk mina wu. məigu ma bəski kuma, a shangnak'u, maa dangngu ma bi riga mi dangngəi tun abong yal yə bəskiwu, sai lokaci gu ma takhin sok'ung man, ya mi a kwal. Amma məiga min igga wuyak'am ma bəski ma əang mi zuk'əi, gyak a yuk mi karfe ngimas taak kpab. Gyak ayuk mi nyim mi rabi, kab gwa nde gaan zuk'əi zuwa zungdi, amma kab kigu ma pigawu, ma pisa a kin zak'ai, gyak suk ma tiəi shaai mi zuk'əi gyak suk kuma, ma tiəi yii gyol a zuk'ai, gyak lokaci kumawu, ma boiwal, mi zuk'əi miasangnga ya wukyai dangnga, kafin mi dangnga, ma a kak mi tiəi pəi datle, mi yitrazin shok maa yuk'u ya mi kwayi ashok aye wukyai nangngab məigu ma dang man zɨnu. Ma paan kaya, ma pan landi wukyai paana, a lokacigu ma bəi da aye bəskiwu Kinkai paan landi kuma, maa paan kuktigusɨn, mi paan ki təomongnga mikbək ɓangnga a kab lokaci gu ma daa bəski wu. pyitaal asabar pyi sati kenang taal sok'ung ma təmong kwal mi paan landigosina, ya shik mi kiiyak hina shik kuru yami ana yə kam bapyi, a pyi lahadi kenang. Amma wukyai nangnga məi pi swak'u, maa kani ginohin bapyi apyi jumma'a, kab lokaci gu wukyai pang min dangnge yəbəskiwu, ma anang. Mɨn a kaas gwa məi pi swaklaak, məi mob yii laak, kaboom minni nyim, mɨnni pang nyim pang nyim. Yayigu məi pyi swak maa bəi pi ganosin a lokaci kam bapyiyosɨn, a lokaci kam bapyiyosɨn, a lokaci ko kəi swak ko dang swak'u ma dang kab dami bəoma tangkwal pangkwal mi muiya, pain məi mubyii ma lokaci gu ma ngaye a ginthin kam bapyi, a lokaci krimus kenang, man məi pi swak'oom man məi bi, mai mobyiiyoom kan maa dang dami bəoma tanguwal pangkwa dani yema takwal pangkwal mi muiya, mi kyol yillang malloma, maa bi məssong mɨnma, man məi swak'oom man məi mobyiiyoom kab ma dang dami yemkaamima yə nyim, mi nyangpyok'a ni gyak'oom, mi tak konok shik'a mi gyak'om, mi tan pyok'a nai gyak'oom, kigu ma piga a kaas khinangng kenang. A kaas a kaas khinang ma təm təomong dyaal. A kaas khinang, ga kukgye kəinangng'at ta pi ni bi, ta mobyii kenang. Gye kuma ta ɓangkaam wato ta pi swak kenang a kaas khinang, pang mɨn ma a kwaltoom irigasna ɓyak, ga kuk gye ta mobyii, gye ta bang kaam. Akin kigu ma pigawu kab ma saam təmong dyaal, mi shibilma a kaasoom, kab panggu ta nga kaas gwawu, ga nga kaas gwa, ga kwa pang mon ni dong dongng, anma ma daa dəmu, ga da kuk kab kigu ma pigawu ni nyim. Sabo mi pain kab kigu ma piga a kaas gwama, ta bəri shepyok'u ko ta ke ko mi təm dyaal, domin mon wukyainang gyak'oom, məi mallaməi man pastoci, ma shepyou min apyi ti mi təm dyaal. kaas gwa min nang nyim pang nyim, kab kigu ma pigawu mi təm dyaal. Daah yaat mi ga kukyəi bəski gin məi bi ga kwa wukyai məi bang kaamna yepang. Ye bəski abi nigin wukyai məi ɓangkaam ga kuk wukyai məi mubyi mɨnna yepang. Yaat mi kab kowanoom gi a kassommu, gya ni nyim ko a anangngok ma, mi da a kwal hakiniwu, ti she yok pyi min mi təm nyim kigu ma saamgawu maa saam ko gaiyoom, hi shi biloma ya kab ko nooh ta ngawu ati kuku mina nyim. Pang yadda gu kab kowan ma kab kowan ko. Kab kowan kowan ma niga a kaas gwawu, ga ngawu ga kwamin pang o'o yegwa ni ye məi pyi swak, ye mai bangkaam bi yanangnga a wana, o'o ba mɨn pain lagai, kab konooh man konooh ni kəinang, gada kwal gwawu ga da kuksin kabohin, kab yiihin ni pain. Ga wat kwal gwa ga da kuk'ung pain. Daah nyaat mi a plato ma, ma bəi pyi kowanu, ma ɓam mi kaas khinang, kaas khinang hi bi ye tənong dyaal a plato. kaas khinang hi bi yegu konooh ta nga ko gyeen konooh ga a nyangga gi təma gi nyang shok'aaka a kaas khinang, kaas khinang ni yegu kona ta tənong ti təma dyaal sai kaas khinang. a plato mɨn lak bəommin man gyeyəi ko sukguma gi commissioners mi aa wanawu ami aye mi ani təmong pang ni yemong mai bi ama ami kuk məi bang kaam mɨn bi yanangnga ayepang. Mi sheko, nama wan yaat ni pain pi faaru, pain pi faaru sabo mi min nang nyimi, pang nyim a kaasgwa, kigu a guk gyewu, kuk gyeye daas yaat mi kab kowanoom ma pisa nyim.